Ahawran kare ma fuu babal gotel anyobba malla atagga dum wurta dum wurta perpetel nden alowadi haa babal buri maunugo ahosa bo kare ma perpetel a loowa haa boorooji woni haa sera perpetel man adasa zip ma a mabba.